Mubwomeezi bwange nimba ninyenda kuba nyine sente nyingi muno, habwaaki, obu nkuba nyine sente buri kimu kyona nikinyanguhira muno muno muno, obu nkuba ninyenda kukora nk'okwombeka ekyombeko kyange, nyine sente zange ezikumara, nintekaho abakozi na mu week egi emu enju nibaba bakozire ki, bajyombekere bagitiire aho, obu nkuba nyine sente zange abaana bange nibaba nibasomera munsi ezaheeru, buri kimu kyoona kiroho, abaana nibagenda nibasomera munsi ezaheeru, obu nkuba nyine sente zange, buri kimu kyoona ekinkuba ninyenda kukora ninkikora habwokuba sente niziba zikozireki, sente niziba ziroho